Nboŋ e. <hesitation> kantiliyaa oŋ netaa, moolu le ňanta kafu la xonma donku, letaa a be ke la kanali, kanalisatoori e katalisatoori a se moolu oriyantee, a se i deema fanaŋ puru le dewolopomaŋ de tuu le mondu letaa no dowiree paa eeteri oŋ sandarimu. Mee ili dowee eeteri, <hesitation> oŋ suruweeyaaŋ. Donku ka moolu maakoyi, ka siloolu yitandi i la. Niŋ miŋ ko i be bo la siloo kaŋ fanaŋ i se i sanbanoo naŋ siloo kaŋ. e sirutu itilisee la forsu i ka a ke noo wo le to. saa se le roolu de leta